Ara <hesitation> nmu i see nara eta, afremece ra seer bae nsi kparan onni koir eta-eleme, aranamu, nsi nare eta ka fremure ka afer eta do ba ra mas sire frameru je sice ta ma dan kor aku eleme deri, like Shana, ka fcemura Sce gore to ani exu eleme ani ma dan ku ku eleme de co ne un ghana, kon danri Mali, a fiemaru basen yoro uminio vat paran a nu ra pasen Je ba eleme do, efiemens esé paran ka bre nanu rasie sard or nje bae namany emonc bra abie ka nova ra bi Afiemuru fra sce ctor afcegin, sin ka see ator fieqin Krasee ke inga sau ba necnu achus mua keeweeh nare intito ro mu ok may ma ya wesen boru kun dere tar brakomse ajor ro sceri emu ra kpenriwe joor a jor baba wewwnsoe obo nye. Ame ra ka nai acho anu ra do abo nji nah bae ka ar oone see ara nmu gbe expi ra fo do s oom see ara er njejen in ma και ntito mma kpen we ju, jima do sobot sets owensoboru yen sai bai seen kara babe okparan woni bere kor a ka mur kera so tan yo. Abe sin ekwo abe nari ve nmu arreni, eta bi arebi see eyeh awa ra ati omeni, ka na bara bo obai oku bae are bac to jura conini ju fearu njenje kor sun de ber onee ra be koer ka naba ebarijuni eta, toma enu jara Korn nere eta amor anne ra be ker agber ofar, nasa ka ntito, okaju eta onini, oku eta eba dori ndandan ra dan nonni njakar, so onee bilalami, imma nee mu, mma nee ntito mma gbo ekpii nga na nenu rabi ker eta bra yan kor kpii do ro bo or njenje, ayanekor ma gbo ekpii. Chenu raberu <hesitation> etari tobo enu ra bo ra na nna ka siri Jon wen nennee tana mpo ko oba bo ekpii, njenje asi arenmu, Sira erenmu nara ска кparen chu oku otor bai soi obo chuba soi bo amai <hesitation> benakor baka eneye eta eta rinpio. Da so kwere ba bae re ar areni see aramu ekpenwenju bay Kparun babere atap chuma kor earin un ba see. Da bwinwireba don oni reka sin anara don labiri ko noni bac egefa eleme, ebenor dan eku eleme ban dan eku eleme bae do Florida, eleme ra dari Kingston, dayabai bae fanaburu ra ka gba gala gola. Tin ba ken mor, weari oku egeta ar juri omoni sin to ka chu asen rai bae ra do oni ta eba kimona omo ba nsan ra Kpari omoni ta kra baje. Mpiora oro ebekor dan ebere siri omoni co ba lama owiwi abaa Ker a juri eta Uni ju eyeh awa, mpio a oro ogbere ar are owg ra dan amer ra are owin win eba ar aie owa ra don omor ami nn koko kokonba ra do ome bar sey pero eh er njejen. Dakar ko winwinyo ka be kor re masanri oni or njenje masanri ofengei oo a yam kor eta bae eta bae eta expense juen eta weey nain nanu. Mptura oro nnowinbi wiwinye ton omani masanca omo, bae see o ton san omo, ba na dae bae na bae, ba gbero expic, tin giwa inten ra eyeh owa, ba juri eta eyeh osa and in nava kure dori emani a jor a bar mpio ra era na usia bia na kra kra har ju ton owai, kra lama oku otor a kparanran out lage, ejuwech, eyeh eyeh bac eyeh awaye wento. Ka eyeh awaye wech, ra ghenton abora, akpuran nsan, nee owa, owaye bra yen bra ar. Oku oto bo viaye bra oyes do so onu eja. Benuranar mai fuma oka eleme si falarae eberu, falare bonu ra ko den anu ka chan, okparanru do no nee afeinagee oka mor kor ajeeba kara chala jiraru ra more. Kor nnenu ra beben. or njejen owi elenic ra dor amu ragbo opere abey. Tra in ma bo gwan areni, nsan dadan ker nnee owi onnee ra ke ar oni ra see ra aramu Kabeko a Kraran abe ker USA or LONDON ni enuna danker nneneji anu arnjenje chu anu ora rake chuey ra wenso bereye oka dan Ker Kure ereta doriyen kparan ke ji anu or njenje bar Kpoe loo dori ra Kpoma wen juan eta cwn ra Oka radan bey akei anu ra pasen bar kuri ba see otor nsan more ka yan Kor ba see otor nsan abe juri, eku eter ba, oka mere ba jar stor nee bar ja far nee ba, oka yan ko obayaba de renu, bae nu re nae eleme.